والله يافلان مافي أحلى من الكرسي هو بيكون مريح يعني احس نفسي ملك الصراحة يعني أحب أجرب كل شي مرة على الكرسي مرة على الأرض مرة على العرش بس عموما الكرسي بيكون أريح كثير يعني سؤال غريب شوي مين اللي بيقعد يعني العراق أنا أفضل الكرسي عشان هو بيكون يعني أنا بجدر اشتغل واقرأ وارتاح عليه أكثر والله يافلان يعني لو لقيت كرسي من ذهب ما أتركه واقعد على الأرض بصراحة يعني